<hesitation> Kpele sɛŋ. Berei kwa láa tóli la a gɛɛ kú doli a ɓaa kɛ ma pere nya ka ti, kpele sɛŋ. Kpele sɛŋ sii yɛlu ɓé <hesitation> ɓe gaa naa nyii <hesitation> ya mii or ya gbele a ílîi laa pa ya- ya pa- ya- gbele kpɛ́ni fêi la a pai pâi a lîi-nɛ̃ɛ mɛni. <hesitation> A kɛ̀ kpɔ́ kwa kú kili-ŋa sia a maa ŋuŋ mɛni maa ŋuŋ ŋá pai môi nya ɓa, <hesitation> kéle lɔɔ káa naa. Kéle lɔ́ɔ nyii gaa a wúru nyii gaa para su. Gɛ ni <hesitation> a pɔri dí gɛ̀. So kéle lɔɔ núu da ma kɛ ŋa pai kɛ ma kéle lɔɔ ɓe gaa a mɛni maa ŋuŋ <hesitation> ǹɔɔi maa ŋuŋ ŋa wɛli ŋá kpele kpaa máŋ kpele sɛŋ maa ŋuŋ nyii ŋa wɛli ŋá gbele. Kpɛ́ni fêi la ŋá berei gɔlɔŋ nuu a pɔri kéle lɔɔ kɛi la. Gɛ ni a kɛ̀ kpeli da kpɛ́li káa naa, gɛ ni ŋa pai kɛi ńyɛɛ <hesitation> king juice. Ko- King juice ŋí gaa zu kulai ɓa, gaa a sɛŋ nyii kú laai ti sɔlɔ ɓo kwii-ŋa yée-ŋa zɛŋ ɓe kúfe ní wɔlɔ maa fáleŋ ti la. Kpɛɛ la día kɛ a kpɛlɛɛ woo ɓó ɓela díkɛ king juice ti láa tóli a da kpɛni dífe ŋaŋ naa. Gɛ ni kûa nyaŋ kwa lɛ́ɛ naa dia nyii ŋai kú mɛni lai ǹaa ka ti a king juice. Gɛ ni <hesitation> ǹɔɔi feerɛ ŋí le mɛni ɓé lɛ́lɛɛ la a ńîa a gɛɛ ŋa kpele. <hesitation> M̀ɛnii maa ŋuŋ ɓa taaŋ: ŋá berei gɔlɔŋ ya pɔri kéle kɛi la í lɔɔ kula zu or í yà kula zu e kɛ̀ a kéle. E kɛ̀ a lɔɔ. Gɛ ni lɔɔ kélee nuu a kpele mɛni maa ŋuŋ ɓa a gɛɛ é í ŋuŋ su tinaŋ kpaa máŋ e gɛ̀ a gɛɛ íkili-ŋa sia e kɛ̀ a da kpɛ́ni. Zɛŋ kɛtɛ nɔ gaa lɔɔ kpele mɛni ma nyii kwa nûa lîa-woo ɓo ma nya ɓa, ífe wɔ́lɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ lɔɔ kpele e tɛɛ gɛ̂i ma nyii ya pɔri mɛi kâa. Ímaa gɛ́ ti gɛ ni m̀ɛlɛ a pâi kpɛɛ íkoi. Kɛlɛ kéle lɔɔ yɛ berei ŋa gáa lai ńâŋ e kɛ̀ a kéle lɔɔ kɛ nuu kpɛɛ pôlu. A kâa kéle lɔɔ kɛ́ kpɔ́ a tãi kelee fɛ̂ɛ nɔ a kɛ̀ vè gele káa ní ɓɔlɛɛ. Kɛlɛ naa káa a kpanaŋɔɔ a gɛɛ e kéle lɔɔ kpɛɛ ŋaŋ ǹyee-ŋa. Gɛ ni mɛni lɛ́lɛɛ kéle lɔɔ a gaa a núui dɔnɔ ɓa: A gaa a gɛɛ nûa dí núu kɔlɔŋ. Tãi da ífe pai fáa ŋ́oo ma kɛlɛ ḿvâai mai. A gɛ̀ nûa dínuu kɔlɔŋ. Dífe i kɔlɔnii kpɛ́ni fêi la ooo kéle lɔɔ kɛ́ núu káa ŋí a ǹúu ŋí kpa kɛlɛ díkaa í kɔlɔnii le mɛni ma kpɔ́ni fêi la díkaa wɛli a gɛɛ tãi nɔ díkaa wɛli dí lɔɔ kpele lai da pa da pâi da kâa íyee-ŋa. Nyaŋ da gaa dí íyee-ŋa gɛ ni a ka a sãa a kaa dí lîi nɛ̃ɛ mɛni kpɛ́ni fêi da wɛli a gɛɛ díkili-ŋa sia e kɛ̀ yɛ berei da wɛli e kɛ̀ la a kɛ da lɔɔ kpele. Mɛnii ma kéle lɔɔ káa a sɛŋ nyii a nuu lɛ́ nuu ma or nûa dia. Kpɛɛ la núu da e ma tɛɛ dia ooo kpɛɛ ɓé mi da ɓé ŋa pɔri kéle lɔɔ káa naa ooo lí sumo ŋa pɛrɛ la. Da kéle lɔɔ kɔlɛ naa. Nyaŋ di maŋ pa naa da pâi géle lɔɔ kpele. Gɛ ni mɛni gaa ma nya ɓa kéle lɔɔ ɓɛi kélee nûa da kéle lɔɔ kpɛtɛ naa <hesitation> kpele naa ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa géle wuri mu. m̀ɛnii ŋai nyii nûa dífe gɔlɔŋ taai; naa ɓé ya mɛnii naa. Mɛnii kpɔ́ ǹoɔɔ̂i kpîŋ ya kpîŋ ti a kéle kɛ́ nuu m̀ɛnii ǹoɔɔ̂i ya kéle wurui ti mu ɓé ya kɔlɔŋ naa. Kpɛ́ni fêi la lɔɔ káa a sɛŋ nyii ya kpele a íkili-ŋa sia kɛ a maa féla e tii kɛ va ŋaŋ kɛ́ a vii kpɛɛ a tii kɛ a maa féla. Nyaŋ a kɛ̀ tíi kɛi a maa féla ti sɛŋ kélee gaa tii kɛi a maa féla ve pai fii-tɔɔ ve- ve pai ma- maa kpɛŋ kɛi a pai kɛ nɔ lii tuɛ-pere gɛ lí tuɛ-pere. Gɛ ni mɛni ŋai ta ni ŋí da kɛ́ naa. A pâi pɔri m̀ôi ya and nyii gaa a tɔ̃yâ a pɔri kpîŋ gɛɛ a gɛɛ a kɛ̀ núu da a wɛli a gɛɛ e mɛni nyɔmɔɔ káa a ya a kɛ̀ yaa géle lɔɔ ti tɛɛ ǹúu ti pɔ́ aa kpele zɛŋ a gɛi nya ɓa, kpɛɛ fêi e gɔlɔŋ a gɛɛ í kaa ǹao ya kéle lɔɔ tɛɛ bɔ̂i nyaŋ ve wɛli a gɛɛ mɛni ŋanaa ti e kɛ̀ a ya nuu- nyii núu da a kpɛ́tɛ e maa mɛni ma a pâi môi ya ǹyɛɛ ya nao ŋa mɛni ŋí ɓôi nɔ ya kéle lɔɔ mu wurui kâa ŋí <hesitation> kéle wúru mu kâa ŋí kɛlɛ ŋa môi ya ooo. Mɛnii a e kɛ̀ nya ɓa, ḿɛnii kɛɛ-ŋí kɛɛ-ŋí kɛɛ-ŋí kɛɛ-ŋi nûa da kpɛtɛ a ílaa. Ǹûai ŋai láa ka ŋí ǹûai ŋai dífe kpîŋ mɛni ta looi kpɛ́ni fêi la díkili-ŋa sia maa féla a gɛɛ dí mɛni ti ɓo. So kéle lɔɔ káa a sɛŋ nyii a nuu tòo dare ŋa. Gɛ ni berei da kéle lɔɔ kpɛtɛ la nya ka ŋí; yɛ berei kú môi la kéle káa para su kpaa máŋ nûa da zi sîŋ-ŋa. Kɛlɛ géle ti zɛŋ a gɛ̀ nya ɓa, a kɛ̀ gbɔɔi yée ma gbɔ káa zu gbɔ́lɔ ɓé kwa kɛ <hesitation> ɓé a zɛŋ nyii gɛ ni zu kulai ɓa ǹaa ti fé ní fúloŋ ni e kɛ̀ yɛ berei ti kwa kéle láa kaa lai. Gɛ ni ǹaa ti vé ni fúloŋ ni. Kɛ́lɛ tãi ti ma gbɔ ti a kɛ̀ nɔ zu tɔnɔ. Gɛ ni a lɛ́ɛ kpɔ́ ɓɔlɛi fe ni ŋa kóraŋ kɔlɔŋ ti a séri zu kpɛɛ la ḿve ní ŋ́ɛi see ni ma. Kɛlɛ zɛŋ a gɛi nya ɓa, a ŋaŋ seri tãi ma maa nɛ̃ɛ la a gɛɛ e kɛ̀ í gbɛtɛ a kéle lɔɔ gbɔ ti va ŋaŋ kɛ dɔnɔ a kɛ̀ saaɓa. Damaa ɣele díwɔ kɔɔ náaŋ. Gɛ ni tãi ti ɓé ŋaŋ ya gaa la a gɛɛ yɛ oooo géle ŋí aa séri kpaa géle ŋí a pɔri. Gɛ ni maa tãi ti ya ŋaŋ lí í bɔsaŋ tée í doo ma kpaa máŋ í kpɔloŋ too ma. Kpɔloŋ káa a delé so kwa môi nɔ kúwɔ bɔsaŋ wɛli- kpɔloŋ káa a dele ya pɔri lii í <hesitation> wúru ta tée í- í- maa sàa e kɛ̀ a dele a gɛɛ nuu e tɛ̀ naa. Ya tɛ̀ ti naa gɛ ni géle ti gɔ̃ɔŋ ti gaa gbɔ ti kɔlɔ ma í dée kɛ ífa dèe-ŋa ya dee í yɛpɛ e yeŋ. Gɛ ni í gɛ ti gɛ ni gbɔlɔi ti gáa zu í dee. Ya ŋaŋ dee kpɛɛ la kéle nya ya ŋa kɛ́ ma zɛŋ kéle káa a da kpɛ́ni tou ma nya ka ti. Kéle nyaa ya ŋa kɛ́ ma. Nyaŋ la ya ǹya-nyaŋ ti ɓé ya ŋaŋ kula geɣe la. Kpɛɛ ya kula ti naa kwa kɛ́ ma geɣe la. Ya ŋaŋ gɛ ti gɛ ni ya pai a í kɔli nya ɓa í kéle kɔli <hesitation> nyii kpɔɔi gbɔɔi láa ɓa kpawɔ̂ géle kɛ kpawɔi í pa la gɛ ni kpawɔ̂ ti nyaŋ sɛŋ ta káa ma nyii gaa yɛ kpɔ́-kpɔ. Gaa a wúru gbua ya ɓé ya dee í ŋaŋ lɔ- íyɛ ŋaŋ nòkwa la a gɛɛ e gɛ̀ a gɛɛ e zɛŋ ti la ɓo. So ya kɛ láa ɓoi ya peniŋ náaŋ laa ma. Ya da laa mɛi pere í da laa bɛlɛ ma méla feerɛ ma gɛ ni í ŋɔnɔ da laa mu pere. Gɛ ni zâmai ti í ŋaŋ gula. Ya ŋaŋ gula ya pâi gaa a gɛɛ gbɔ ti kɛ tɔɔ zui, ya pai gaa kéle ti ŋa. ɓé ti ya ŋaŋ láa ɓo naa, naa ɓe kwa kɛ́ ma géle ŋa. Gɛ ni ya pâi gaa géle ti ŋa. Gɛ ni ya gaa géle ŋa ya pai kɛi géle ti sɔɔ̂i. Zu kulâi ɓa, ya géle ti kɛ lé gɛi ɓé ti ya gbɔ ti káa naa ya ŋɔnɔ naa íyee ma yeŋ a naa-loŋ daloŋ. Gɛ ni í ŋaŋ <hesitation> peniŋ saaɓa laa ma kpɛɛ la beniŋ dɔnɔ káa naa already í ŋaŋ peniŋ saaɓa laa ma. Gɛ ni beniŋ zaaɓa ŋí ya ǹaa mai, dɔnɔ káa mu pere feerɛ kɔɔ bɛlɛ ma. Gɛ ni í ŋaŋ <hesitation> géle kɔ̃ɔŋ nyíti gaa naai í ŋaŋ gula naa. Ya la gula naa gɛ ni géle gbɔ ti gaa géle sâmai í ŋaŋ ǹɛɛ naa nya ɓé da kɛ́ ma géle kɔ̂ŋ. Ya ŋaŋ géle ti gɔ̂ŋ kula gɛ zɛŋ nya kɛ gɛi nya ɓa lé, ya kɛ́ ŋaŋ ŋaa tee a bɛlɛ-pɛlɛ. Ya pai í kpawɔ̂ siɣe gɛ ni í ŋaa tee a bɛlɛ-pɛlɛ, íŋaa tee a bɛlɛ-pɛlɛ e lɛ́ɛ la zu ǹyai í ŋaŋ pɛlɛ yenii la. Ǹyai a kɛ̀ yénii la gɛ ni zeŋ ya gɛi nya ɓa, <hesitation> ya ŋaŋ lí í pai a leɣii. Wɔ́lo ti kɛi kwa kɛ́ ma kolo. Goloi ŋí nyaŋ e kɛ̀ a <hesitation> wúrui ŋí da kɛ̀ ma weeŋ. Ya weeŋ ti tée kpɔ́ í zu kula yɛ konâ kɛ pere kɛɛ <hesitation> ífa gboŋ-ŋa káa a guro-loŋ. í zu kula kpɔ́ a gɛ́tɛ gɛ í zu kalaŋ a ǹɛ́lɛɛ í ŋaŋ lí í ɣɛli siɣe í bili zɛŋ ti ma ímaa pára la. Ya gɛ ti la í ŋaŋ lí la géle wúrui mu. Gɛ ni ya tɛ̀ géle ŋa ɓe ti í géle ti gɔ̂ŋ kula e kɔyaŋ naa, í ŋ̀ɛ́li ti siɣe í dɛ̀ naa mɛi pere a daloŋ kpalo kɔɔŋ ma. Í ŋaŋ kpalo kɔɔŋ tɛɛ í ŋ̀ála gɛ ni ífa nyeŋ gelee e kpɛɛ kelee í ŋ̀ala gɛ ni a gɛɛ nɔ ǹeɣii ti ma e- e- kɛ̀ ti. A gɛɛ ǹeɣii ti <hesitation> e sɛlɛŋ. Ǹeɣii ti a ŋaŋ sɛlɛŋ gɛ ni íli í láa tée. Tãi da láa ŋí a pâi kɛi a <hesitation> kpuâ- kpuâ- kpuâ sã́a láa or a pai kɛi a <hesitation> gbâŋ láa kpaa máŋ a pâi kɛi a kpono láa. Í ziɣe í pai la í ŋaŋ ǹaa ɓe ti í naa tée naa mu ti. Gɛ ni í gbamo naa. Ya kɛ̀ gbamo naa ya lîi káa or ya sɛŋ ta kpɛtɛ í kpuloŋ géle kɛ- <hesitation> nyaa ya le ma í laa e pɔri kwaa ti ma gɛ ní í kpáleŋ ŋa séne í kpamɔ la. Ya ŋaŋ kpamɔ ti, tãi ta kɛ̀ a pâi maa laa. Gɛ mi zɛŋ a kɛ nya ɓa ya géle mãnaŋ siɣe í ŋaŋ zia géle gɔ̂ŋ mu tɔ́ɔ ti mɛi. Gɛ ni zɛŋ a kɛi nya ɓa, a kɛ̀ ŋaŋ géle yà ti a ŋaŋ kɛ́ kula géle ti ŋɔnɔ ŋa nya ɓa bɛ ti í ŋa tee naa, a ŋaŋ yeŋ ti a gɔ̂ŋ, a ŋaŋ pú ǹaa ti ma, e ŋaŋ pú ǹeɣii su. So berei ɓé a kɛ́ la. Gɛ ni ya gaa a gɛɛ; nyaŋ ŋaŋ kpɛtɛ ti gɛi í ŋaŋ ǹeɣii ti mɛi ɣiri. Ya kalaŋ kpɛtɛ ílaa géle ti ŋɔnɔ ŋa, gɛ ní í kpáleŋ kpɛtɛ í ǹɔɔ ǹeɣii ma í deɣiiŋ galaŋ ti ma. Gɛ ni ya kpɛɛ ti ma, í ŋaŋ láa ta siɣe í ǹɔ́ mɛi a lɛ́lɛɛ. Gɛ́ɛ ya láa ti lɔ mɛi í ŋaŋ láa tɔɔ géle laa ma a mi ǹeɣii ma í ŋaŋ bɛlɛ ǹaa ti mɛi e lɛ́ɛ kpɔ́ la zu í ŋaŋ mɛi ɣiri kpɔ́ kpãŋ. Ya gɛ ti í ɣɛli pili mɛi imɛi ɣiri kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ. Gɛ ni géle yá ti a pai kɛi yenii ǹaa ti ma gɛ pîlaŋ ǹeɣii su. Ve pai pɔri lɛ́ɛ ǹeɣii laa ɣiri mɛni ma kpɛ́ni fêi lé mɛni ma, í kpáleŋ tɔɔ ǹeɣii laɓelei da <hesitation> ǹaa ti í gɔ̂ŋ mu tɔɔ la díloai. So gɛ ni ǹɔɔ yá a pai kɛi sia ǹaa tí ma gɛ pîlaŋ. Gɛ ni ya ŋaŋ kpɛɛ ma ǹɔɔ ti ǹɔ́kui maa ŋuŋ ǹyai ti fá kɛ fé pai kɛi a gula kɛɛ polu. Fé pai kɛi a ǹɛ́lɛɛ. Gɛ ni nya ɓé da kɛ́ ma géle lɔɔ gbɔnɔŋ. Gɛ ni ve pai kɛi a ǹɛ́lɛɛ <hesitation> ya kpele kpîŋ a ŋanaa a íkoi tɛɛ. Vá í kɛ̀ a ǹɛ́lɛɛ. So kɛlɛ a kɛ̀ yɛ lɔku tɔnɔ a ŋaŋ tɛɛ gɛ ni zɛŋ a ŋaŋ kɛi nya ɓa ǹɔɔ nyiti ŋaŋ a ŋaŋ kɛ pui ǹeɣii sui ya ɓé ŋaŋ a kaa lí a mi a lɔɔ kpɔ́ kpɔɔi a kéle lɔɔ. Gɛ ni ya ímaŋ lí a ɣele-wala nɛ̃ɛ-nɛɛ í ǹá ɓo ya pai gaa a gɛɛ gɛ nɛŋ. Berei máŋ ŋɔŋ fe la mu kɛlɛ a pài kɛi nɛŋ-nii. <hesitation> Nyaa a kɛ̀ nɛŋ-nii ti a lɛ́ ya a gɛɛ ya gbele berei ɓé ya pâi kɛi tíi kɛi la íŋuŋ su. So gɛ ni fɛ̂ɛ í káa a gɔ́lɔŋɔɔ. Kɛ́lɛ e maŋ kɛ́ ti kéle lɔɔ káa a sɛŋ nyii lɛ́lɛ kpɛɛ la pulu a kɛ̀ kpîŋ nûa kɛi nuu ta ní ŋai díkɛ díyɛ ooo púlu a ŋ́gɛ̂i ooo kɛlɛ ŋa kéle lɔɔ ŋa ɣane tɔnɔ kɔ́ri a gɛɛ ŋa kpele. Nyaŋ ímaŋ sane tɔnɔ ti kpele pulu maa mɛni ya pâi nîa ma kpɛ́ni fêi íkili-ŋa sia a pai kɛi a da kpɛ́ni gɛ ni bulu maa mɛni ya pâi nîa ma fɛ̂ɛ ŋɔnɔ tãi loŋ da su e kôya. So zɛŋ ɓé nûa da káa kɛ́ lii la kpɛlɛɛ kú pɔ́-naa pere ǹɔɔ su nûa da lí tii kɛi naa, da lí a kéle lɔɔ a gɛɛ díkɛ gbele. E lɛ́ɛ la zu, dímaa ɓela dí mii sɛŋ kɛ̀ dí pa la. So zɛŋ gɛ̀ a gɛɛ ǹyɛɛ kéle lɔɔ lɛ́lɛɛ a ńîa da ka ti. Kpɛ́ni fêi la a pɔri gɛi a gɛɛ le a gɛɛ e kpoma tɛɛ ípɔ é í gbonôi kpanaŋ a gɛɛ ítii kɛ.